د روسیې په باب یو مهم حقیقت دا دی: روسیه د نړۍ تر ټولو ستر هېواد دی، چې د هغې جغرافیه د اروپا او آسیا دواړو برخو ته غځېدلې ده او د پخوانۍ تزاري امپراتورۍ وروسته، په نولس سوه اوه لس کې د اکتوبر انقلاب له لارې کمونیستي رژیم رامنځته شو، چې د شوروي اتحاد بنسټ یې کېښود.